जैसे कोई व्यक्ति सरकारी काम काज में व्यस्त है तो । ओकर बर सरकार के द्वारा अलग कपड़ा निर्धारित करना जरूरी है। और कोई ऊंचा पद में है तो ओकर पहचान भी अलग होना चाहिए। सरकारी सेवाओं के साथ साथ इज्जत भी समाज में बरकार रहे। में सरकार के योगदान होना चाही।